طبعا، أنا أحب ال <hesitation> أعيش بيت على الشجرة. أحسن، الجو طبيعي والراحة النفسية. بس بحس أنه المركب صعب جدا، الواحد يتأقلم فيه. ما المركب مو حلو، إنك تروح بدون اتجاهات ولا أي شيء. الشجرة يعطيني راحة نفسية أكثر.